Donca, tra e erbe che nascian coscì da sole, me arregòrdo a pimpinella, a scixerboa, a rattalegua, che son quelle che forman o preboggion, e se peuan mette anche into menestron, se peuan mette inti pansöti. Tra e erbe, tra i fonzi, ghe saieiva i fonzi boæi, che son diti anche fonzi rosci, fonzi neigri che son quelli de castagna, i pevæn, e combette, e trolle, i fonzi de pin, e no saviæ atro, no me ricòrdo guæi.

Aloa diggo che, no va ben, no diggo ninte perché mi no ò mai guiddou e no gh’ò mai avuo de machina. Se avesse a machina porriæ dîghe «Scià no se stagghe à piggiâ de lagno che son asseguou».

Mah no, no ghe n’é, e uniche poule che mi no deuvio mai, eh, che magara mæ moæ a diva son son quelli vesseggiativi che se dixe a-i figgeu «bello rattin», «bello ninin», «bello ravattin», de poule coscì, perché mi no ò l’occaxon de dîle, mai.

Ma gh’ei za un bello strasson de moro à passâme avanti coscì, eh! Chì l’é che v’à mostrou l’educaçion?

Mah mi dieiva o zeugo do ballon, o neuo, a biçicletta, e bòcce eh o l’é ben ben pratticou.

No n’ò pròpio idea. Sens’atro eh son e ciante grasse, quelle che an beseugno de pöca ægua, ma atro no saviæ.

Eh mi de stæ lezo, cammiño, fasso de passaggiate e de vòtte vaddo a-a mæña, ma de ræo.

Eh i cognommi ciù frequenti son, chì coscì, Parödi, Rosci, eh, Deciañe, Sturla, Ottonello. I nommi, unna vòtta gh’ea tanti Giambattista, eh, Luiggi, ma a-a giornâ d’ancheu no usan ciù, eh, no sò, no ò mai dæto tanto a mente.

Mah un monumento stòrico ch’o m’é sempre piaxuo à Zena eh pe mi a l’é a Pòrta Sovraña, con quelle tore merlæ, coscì imponente e a-a giornâ d’ancheu se peuan anche vixitâ. E subito sotta anche a casa de Colombo, sciben che pâ ch’a no segge autentica.

No, o vin no l’ò mai fæto. Sò che o ô se sciac- se sciacca i rappi d’uga e unna vòtta se sciaccavan co-i pê, oua con de machine apòsta e e se lascia o mosto à fermentâ pe un çerto tempo e tutto quello che sò o l’é quello lì.

Eh mi m’addescio verso çinqu’oe de mattin, eh, da-a famme, me fasso un pittin de colaçion e pe sòlito m’addòrmo torna, pe desciâme torna verso neuv’oe. Eh a-a seia vaggo in letto verso unze e meza.

Mi me piaxe a carne de pòrco, fæta a-i færi, e ciù de ræo quella de manzo ò quella de pollastro.

Mah, i proverbi che me vëgnan in cheu ciù de spesso son «sciusciâ e sciorbî no se peu», e anche «tutti i tempi vëgnan, basta aspëtâli», quello ô diggo de spesso.

Aloa, se intendemmo pe atri paixi de atre naçioin, eh, gh’ò un coxo a-a lontaña ch’o stà in Irlanda e di atri ma pròpio a-a lontaña che son in Argentiña ma n’ò mai capio guæi se son pròpio parenti ò no, ma son parenti ben ben a-a lontaña.

Dæto che no son ciù un figgeu da tanto tempo no son guæi à giorno mi. Me pâ che zeugan ben ben co-a Playstation quelli da giornâ d’ancheu. E passan un muggio de tempo in sciô in sce l’Internet co- co-o cellulare.